Sy mahafantatra momba an'zany jaho fa raha koa jany hoe resaka episy raha magnimagnitra izany dia poavra dia carry dia sakarivo dia dongolo, zaigny foagna anahy fantako hatreto alohaka.